Rwondo ko kei ne makipolchin, angi koplchin kei, kome kome rue, ako rwondot nitok, sasa ng'akas ko ng'alali ko polsoot piik nda ko ng'alali rediot, ko pete rwondo, ak ng'opet rwondo, ko karon meyae kasi ng'ung, ang'o komeyae kasit ng'ung amu mairu kemboi komii rwondo peet. ako lasima kuro chito saishek loo sokeoch, ko saiyo kokemuuny, iing'imuuny saiyo, ikeny korup petut ne rupe siwe siyai kesiit ne- ne o putut notok, ng'iyai kasii nepo petut notok koteretin eng' oratinwek muuch inyor iyae kasiit natok ii inyoru rapinik akiwe rapinik chotok itoreten kei itoreten ng'o oratinwek che chaang.